Do prej ideve nashta ma t’gabume për maca jon që macat nuk jon t’dashtuna. Maca e zez’ osht e pa fat ose nëse ta pren rrugen ki me pas fat t’keq. Macat e urrejnë ujin. <hesitation> përfu- gjithë saher ti gjun macat bijn n’kom. Ose ideja që macat i kan 9 jetë edhe macat jon kafshë t’natës.